Lugha ta kala, ah! lugha ta kala ta- varwa tavathima vakwa tako kaka, ni kighonu. Nyithimbo neree pamoja nakuu kyathu kilechirerwa kunu vughonu. Mira itiou n- n- nde- kandoghire ghadwa findo mnuwi kurecho kukua sana. Kighonu nto lugha ta kala tevoka nito lugha taa asili tireriwe nevaa ku- neva kurerwe koko, koko, kaka mpaka papa ifwa inyanta nkileha. Nyini ighire- inyie chiri ngata- ngata mpakani mpaka nga- ngamalia shulee nki kenyi hani, lechi- lugha lechirerwa ni kighonu. Kighonu ni kilechererwa ikenda kindo kingi choshe enachio lugha tilelugha kwuo ni kighonu. Luva kamba ndi kou vana vererwa vachigho luvona maana makenda lelesho ule muda mwingi wakeke nyingi. Wachirerwa vakireerwa kwi. Kighono vichi ghono maana wafuleechika hia kenyi yaithomi lugha kyathomea lugha hio hagwi na kyejo. Neki kighonu ndekiochiwe